Yah kiroo reh qab'aqal xa ru'uum cha man qat'aliim ta qa'sa re' narik'uxum sa ak'ach y xa ru'uum re' man cha qak'ux ta ja'ar hoj man cha qat'aliim ta qa'sa re' naqaju'um qa pan qab'aqel al igual kotaq mama' ak'ach tan mama' ak'ach ya tz'oo' nawila' pa taqee' nimaq xa' ch'ik cha keh wul pach keh najaam najam nawulam awiib' ru'uum man nawat'aliim ta qa'sa mood niri niri'nam reaccionar naq hat nab'iiq pa ruu' hat kore'eet nab'ee pa y reh tiriqapam tiri tich'apom tiriqapam tirixilam ru'uum man ra'ta ke hat tiwii' pa ruu' reh ni ruu' la ch'ahqon cha la kotaq ate't ak'ach qa'sa re' wul keh kotaq mama' ak'ach loo' re' kee keh nkaa onteera kotaq ate't ak'ach keh onteera keh keh man ka'ta kila' junaj cha mama' ak'ach porque nkiqapam qa k'aa entoces naq hat naqayoqom pa pani kib'eh kore'eet man re'ta reh nakiq'aram cha aweh ke tikijaam awach man re'ta reh nakiq'aram cha ke wul qa'sa re' nakiq'aram chikiwach hat xa re' chilinaq nakib'iiq cha awuu' xa ru'uum cha pues panaa' kik'uxb'aal keh kotaq chikop loo' pues man kit'aliim ta qa'sa re' ee nikah chapam koon janaj cha chikop man kit'aliim si nakiq'arwa cha pan qa pan qaq'orb'al keh re'ka kit'aliim ki kii kik'saa' la q'iij re'ka kit'aliim qa'sa re' nkib'an entonces chiniwach han kore'eet janaj sa chikop kee naqaq'ar wa pan la pahqanik ke nakib'anam cha manre'ta ke Tah emociones tah sentimientos sino que kore'eet re'la la qa'sa nqawula' hoj janaj cha wach keh junaj chikop ke chilinaq kee wila junaj kikamaniik pan laa pan la kik'achariik la wunaq por ende ja'ar hoj qajaam qa qachap taqee' ruu' ruu' respeto porque man re'ta ka janaj sa tz'eera chikop ro' wach je'laa' manek' sino ke wula janaj si rikamaniik xa re' hoj tahqa' qaye'eem reh la la debida importancia keh pero wulmood nqaq'aram ke tz'oo' wach kotaq chikop xah ahpare' xa nawila' wila kotaq ak'ach ahpan q'ajas ahpantinimit ya ro'na wulcha mood naqaq'aram cha wula la ak'ach de granja porque la ak'ach del pais peor en general kotaq chikop loo' eeh nikiq'arwa awuu' nkiwila awuu' xa ru'uum mal porque hat nah nahye'eem koon kik'uxb'aal